Mmè mà ukód mmòng, ukòd mmòng kè mmà nkàn. Ntàk ámá ukòd mmòng ádè kè ányè kè ányè ániè ádán ánuk ásè áninghé èti-èti, ámáwung ányè <hesitation> ákámá ányè átèm ánám ádung ánwung kpòdò utuáyén áku sinè k'idèm so àfò ànà kpè, ànà kpèkè ngwub áwung kè ukòd mmòng ádè, ásin ákpòk ntòk ngwub álòng <hesitation> ákámá átèm áná tém ányè ákámà ánwung utuáyén uwòngò k'idèm kè nták ámmáhá ukòd mmòng ádèdè.